Tando eo dai minore <hesitation> so istada abituada a currere, currio in totu sas carreras de su paese, fimus meda liberos, istaio sempre currende, poi cando so andada a iscola a faghere <hesitation> ginnastica m'an nadu chi fio brava meda, eo non mi fio mancu resa contu, però in realtade faghio faghio s'ispaccada e tantas cosas, quindi apo pensadu <hesitation> eo poto tripagliare meda cun custu cun su corpus meu, quindi apo fattu in su tempus liberu, l'apo sempre dedicadu a faghere attividades fisicas, tando dai <hesitation> bindigh'annos apo cominzadu a fagher su yoga chi fit una cosa meda particulare però m'est sempre piachidu ca in cussu yoga tripagliat meda sia su corpo e mente, tripagliat meda, quindi m'at sempre meda aggiuadu, poi apo fattu Tai chi chuan in Olbia, poi apo fattu atletica e como m'est <hesitation> como so unu pagu anzianotta, quindi m'est restadu de faghere, su tempus liberu fatto meda <hesitation> fatto sempre su yoga